الشخصية التاريخية اللي راني معجب بها، هو خالد بن الوليد. لأنه كان رجل <hesitation> نابغة عسكرية، كان عن <hesitation> كان عدو <hesitation> العبقرية، كان يعرف كيفاه يتصرف حتى في المواقف <hesitation> اللي فيها <hesitation> خسارة تامة. وهو <hesitation> ن-نحسو بأنو ملهم لأنو <hesitation> علمنا كيفاه نخمو <hesitation> تاكتيكيا.